Ewa <hesitation> ohatra hoe: itanao zany kôfa anaty restaurant zany matetika itako zao za zao <hesitation> hanamboatra glace e! hay! i zaka io zany efa misy ronono efa vita anaty flacon zay raha io <hesitation> bakeo za mi-télécharge video koa bakeo, iny to arahiko arahiko bakeo satria anatin'ny raha misy mampianatra, ein! de efa misy karazana machine fanodinana an'ny raha io zany ahodina amin'ny raha io de bakeo zany efa mihodina tsara, bakeko congelena tsara, de vita ny la glac- e glasy.